Raha ahandro akoho ndraika ah, volosanao alongany akoa igny de avy akeo tetetehinao araka izegny hitiavanao ananjy, de adebaka ambonina tokoàgna, atao amigna vilany be ohatra, de raha ohatra hoe akoho ritra tianao atao aminanjy de ataonao somary bitsibitsika ragnony ah, de rehefa masamasaka igny ma izy ah, rehefa masaka igny sy izy ah, de ataonao sôsiny, amigna tongolo, tômaty, de afangaronao ao kokoa sakarivo de zay.